Aꞌa kuachi nangu aꞌa kuii aꞌa íchi vi akanariu vi kuaan vi áꞌ kanariu kuéꞌe vi aꞌa chilianchú vi uā jiiñu vi āꞌa ntáva vi āꞌa nɨvɨ ñaka aananistukú ce.